Vucha weirima i- i- i- imanya mndu kabla mra naondoana. Nikuu, <noise> ni mndu mu- kuichi kumwa enda igha- ighaishi maisha ghenyu inywe vaami. Nomilekana maisha ghamwileke kwa vavi mavenyu. Ukairima immanya mndu kindokicha na kumko kumwaiende ievoka maisha ithomozia kwairima imanya ku iwu aghire udhaifu wakwe ni iki na vucha vyake ni iki. Miracho kwae- mwairima aghireo handu mwairima ilemana kwakuko nimmanya <noise> na vucha vyemanyana kwairima imanya kurouthi niiki akifurie na nkinga hakidahiye na niiki chakwe ngechoaki achi- achi- achikiira kurakifurie. Wakimetha uirime i- i- imanya kindo kichaa mndu pho niumwirire ikilee ngima nikichaa imanya na kabla mraa nao ndoa